Gny fampiasa azy da fitrofa vovoky. <noise> Misy moa gny toera da amin' gny likilikiny agny ka. Misy koa gny tsy hita maso; da igny gny ampiasa <noise> hitritriky gny vovoky aby sy gny lotoloto tsy hita maso. Izay gny tena fampiasa azy izany amin'gny ankapobeny.